पिसान बनायला पहिला खेतमे गहुमके बिया बोयके परैसै बीया बोओके माजासे पानी राखके पुरा खेत भर ऊके बाद बिया फरैसई फरके तब लाम होके तब ऊ गहुमके रूप लेइसै। गहुम जॉन रहाइसै पाता बाला आ ऊके बाद गहुम फरजाइसै तब उकें बाद जानालगाके जाना लगाके तह काटेके परैसई। तह काटओटके तब ओकरा दमायके परैसई थलेसरमे दमाओमाके तब ओकर दाना होजैसई। दाना ओकरा बोरामे राखके तब ओकरा सेलरमें लेजायके परैसई सेलरमे लेजाके तब सेलरमे पिसदेईसई । तह सेलरमे माजासे पीसाजाईसइ तिन चार चोटी निमन्से पिसेके परैसइ तब सेलरमे पीसउसाके तब ऊ माजासे बनजाइ कथी कथीइसई पिसन् पिसन् बन्जाइसै माजासे।